A ɓuri yiɗugo alatta ɓiɗɗo pamaro na ɗaga ko a umma haa ragare nge nɗam ma maaɓo a ɓuri yiɗugo alatta a mauɗo on ɗaga ko a umma haa ragare nge nɗam ma nɗen nɗe ko waɗi